Ny fomba fanasana lamba amin'ny tanana zany a de alona alohany le izy, alona amin'ny ranon-tsavony le lamba, de avy eo ianao a kosehana amin'ny tanana, atao eo anelanelan'ny tanana anankiroa le izy a de kosokosehana tsara eo, de avy eo a kobanina amin'ny rano madio le izy de ahaha amin'ny tady le izy rehefa avy eo.